أنا بفضل امتلاك مكتبة شخصية تحتوي علي جميع الكتب المكتوبة حتي الآن ليش ؛ لأن الكتابة و القراءة جدا مهمة تعطيك معلومات لا حصر و لا نهاية لها ، القراءة أو الكتابة تفتح الآفاق و هي مصدر العلوم و هي أساس التكنولوجيا و المعرفة الإنسانية.